Ibanti la nfuu gnii, dii buudena, dii nkanthi, dii nthiéckti. Buudena, miigna la nfuu ruune yongu a kaasulorama, jongu mmiigne nangh, soowoti nkéé itangne, nanghti fiina. Ni fiine gwéélé, nfuu tiibame nka mhale, suckbu, sooda, jongu ngnina. Ni njongu ngnina nangh, ntii-nlaa limti foo ngnine mbaade oo ngo baade. Nlaa niingi dan foo mmiigna, nii nkuusu-ni nkuusu mmiigne nangh kanane-wob-male nangh kanane nlaasa roobba. Nfu thuu mmiigne nangh kaanane nfu taalé mmiigne kanane. Ni ntaalé mmiigne, nlaa gnangi ghi, kuusu ghi tiitangh foo worama nlomba nini, nsaa dhintatighi. Ni ndintatighi, ghune nlhaa danane foo nnanghti nkaa nkanji fiine dii nthiéckti. Nlaa jongu buugu wur nangh, dii nthiéckti, foo worama ngwéélé nini. Nii worama ngwéélé nini, nsaa jongu nkanji nangh. Nii njongu nkanji danane, mbééla nlaa gwéélé foo worama njiini ni, sa tuungtu, kooghé a tiiséléma. Nkooghé a tiisélé, langhi kaasulorama, ntéé nanghti mass banti fiina. Banti fiina ni mmiigne dan gwéélé, nfuu suckbu ibanti jongu nangh. Nii njongu ibanti yune, nii worama iiwéélé ni, tii konghé a tiiséla. Tii kali mmiigne nangh kanane. Nii nkali mmiigne nangh kanane, nkaa dhocka nkéé ibanti. <noise> Nfuu riig-riigé nkéé ibantimo; nii worama nrii-riigani nkéé ibanti yune, dhééye nka nhuungu kuutu nkanji dii nthiécktima. Nii worama mu kuutuni déck déck foo worama njiini ni, sa kuusa, jongu a- a- ibanti yune, gnangitine, nsuughu nka bhuudena, ntaa dhééye nkéé ibantimo jongu nangh, nruu kuulé ka gnii.